﻿هي الا فضيت توت اون سومان، عاود تانيك صاديبون البيدجي تاعي، يعني ايلا كان عندي بيدجي ايليميتي نقدر نقولك بلي <hesitation> صباح تنوض تتقهوى، <hesitation> تمشي ان صونطر دو ديفارتيسمون، تلاقا معا صحابك، تفطر برا، لعشي عاود تبوجي شوية. جونغ عاود <hesitation> ت-تروح <hesitation> ان اوندروا اللي تبدل فيه، عاود في الليل تتعشا برا، تدخل، دونك سا سري باراي براسك شاك جور، براسك ماكانش حاجا غاديا تتبدل ولا، صوف <hesitation> الا جوري لا بوسيبيليتي تاع نخرج اور لافيل تاعي. ادا نخرج اور لا فيل تاعي صاسري بوكو بلو ميو، جونر قادر النهار اللول نديره في لا فيل تاعي، زاوج جو ديبلاص ا اون اوتر فيل، تالت ا اون اوتر فيل، عاود تالي عاود نفوته في لا فيل تاعي بور سو روبوزي.